انا بحب البرودة لانها تعطي شعور منعش الحر الواحد يتعب ويكون مزاجه مو حلو اما في البرد اقدر البس ملابس دافية وبحس بالراحة يعني اقدر استمتع بفنجان قهوة او شاي ساخن في جو بارد كمان في البرد تخرج وتتمشى بدون ما تحس بالتعب لكن الحر يكون صعب فى اغلب الاحيان بصراحة